כ'וואלט געוואלט קענען רעדן <hesitation> פרענטש, וועגן ס'איז זייער א- ס'הערט זיך ווי זייער א שיינע שפראך, <hesitation> און איך וואלט עס געוואלט קענען רעדן <hesitation> <hesitation> פיין, נישט פאר א- נישט פאר א ריזען, נישט פאר א סיבה